<noise> c̲h̲iꞌk nak ngid lëꞌkga or c̲h̲ap xingid yeꞌn nap <hesitation> diꞌltsa xgixma guꞌn gow lëꞌ sialaga gow, lëꞌ ic̲h̲ëla ngid yeꞌnga, par stseꞌd ngid yeꞌn gow o or lëꞌ man gia nis lëꞌkga lëꞌ c̲h̲eyla man x̱in manga c̲h̲a man nis stseꞌd man o or lëꞌ man sia iges lëꞌkga lëꞌ siazëla ngid yeꞌnga sia iges kon xuma lëꞌkga stseꞌd man. <noise>